Umum inbee isɔm umum iki uwu uwekuci ini izi usi nggu utɛm avumam numkpɔ inbee iwosha azhe unga asi ibema inbee iwosha azhe unga asi ibema agɛ umɛn izi usi ukpesar ivangyɔɔ umum iwuri itsu ukpe unga adgɛ umum ineke nggu itsu ikpea ngge ha unum kpɔ iki isei idii ikore ugɛ aghonga umum ayisa umum idɛɛ inim ubi idɛɛ ufɛ aghoɔnga umum nu umun fa umum iwu nggu ikermum idzumu inbee iwosha azhe tɔ mi nggɛ aghonge umum unga abɔra umum ni iya na mana azai unga aka azia umum idɛɛ agwerhamum si izim usi ha idɛɛ agwerha unga adze nu usia aba agɛ itorngo aghomga ungo umum cɛ ikan ubin ubi iki irherhe ungo atsu iwoi azhe ka afɛtum cɛ umum igbɛr angwa nggɛ aghonga umum Umum ibee iwosha azhe tɔ umum ibvui ifɛn ingwɛnci atsu umɛn ivangyɔ umɛn iwu abi igbɛrangwi nu ba <hesitation> azhe ighɛrha atsu unera awu uner igbɛrangwi umum inya mɔ nu umbɔ ighɛrha isi ibɛm imani iyormum ni itser ivangyɔɔ umbɔ aba azimbɔ umum iba inya ubinkpo. itsi na amena mum umum izi izi ivɛu utɛn agu ai umum ivɛu ivɛu tɔ uda umum izi usi ha rɛ si ivɛnpu unga atsu igbɛrhangwi ugno usei ru ugbɛr angwi ugɛ ai o ungo uwuri izi usi umbɔ agu ugɛ ungo uku uzi usi nu ungo ufuri usi uso uziɔ igbɛrangwi si izea ngge ha umum inya ni ingwenci umum iki ikore anyuka aki ha umum iki iba inya si izea koi akɔɔ umum iki imesa kɛ ni ingwenci ibari ikɔ ner idɔrhi iba ihuweng ngge kei ubin ma iki ikore usi izekpɔ umum mi ikɔ tum isi ibvui ikovu ira abin akɛrɛ ha umum iki ikora ake ingbɛyangwi ni ipapa arherhi Isi inbeem umum iwu uner atapa ingwenci ki itɔgngge iki iwu ukuku cɛ ingwenci ki itong ngge isi igweahu mum agwerha si ighɛyima angwi si itapumum arherhe aba. awu idzidzɛrhe umum isɔm idzidzɛrhe si iwɔku ubin unga atsu iki iyesu unumibvui iwo use cɛ isom idzidzɛrhe idzidzɛrhe irherhɛ itsu abɔɔ inya agɛ ungwɛwurɛaba awu ubin aba awu uku ungo uda tɔ ki igɔnga ne ungo uba weɔ ru ubin gha ri iyango ungo uku uwu kukugɔng duk anegwar ndzunga nɛ kishook adɛɛ itiri indzung ha nɛ abɛɛ ighigha aba akpombo uboi ri iyambo ba ubin kpɔ umbɔ abvui abee cɛ ikɛi umum si si irasa uboi ri iyam igha ubosum nggu aweka cim unga atsu umbi abi ataba. unbi aneka aaba umbi abirabe umbiaka asei ra agbeɛyangwi. ka neke igbɛrhangwi urherhi idzidzɛrhe unum ai iyankanga umbi ighbɛrhangui si iku ininang abanga. ataba si iku igha ingbaashe abanga umum ifɛ umbi awu abirabɛ ka irherhi idzidzɛrhe na keke ataba na akpɔm unum asarher unum unga adzaa umum ubinkpi umum iki indee ubin kpɔ umum iki irherhe unum iganga ayika umɛn